Uwe na whe ghe se i gho ose oghon ogonire emhata ghe le gha ni khin igho osho oghon ghonre without iye-igho bhe agbon na ye na ma uwi gha ghon-gho, uwi na whe igho bhan ghan na ye na nia uwi dia bhe ebe nor dry even ihie so ro nawe bhe aaye nighu-uweso mhan ihie sora bhi community bha gbon na ye na agha ghuwe somhan de only tin aghamien ghe igho whe an uwe obor amienghe uwe ote mhanta bhe-bho ezede amukpen nuwe whe-re khere amien uwe mhen igho uwe temhanta <hesitation> uwe muekpe ne bho buti igho ogho ghon-ghonre ro amien, uwe ghe uweteka ghon-ghon mowa yayi ghe igho oshio-ghon-ghon me 100% ghe igho osho oghon-ghonre even uwe na gha mhen igho okhuo nume rie yowa egbudu guwe-guan. Wel na mhe gho oyebhena wel ghe wi gua yoto kevan ayun zeyu wele owel mel ghareka kpa eyu ze mugho ya rio khuo obhele and ota nogele wa tul otemhanta ogele ruwele elomanoba gele mheghi eyole rio khuo bhehe igho aya riokhuo na gbona na yena nia nede egha bhe rume eghi ni kpa ana mie agha aya tokhuo nor mhan omhan ghayan muo-khuo gio mhan odo gha mu gbo amhan ragbi gho egheni agha re mie ghe wel yan to khuo nor mhan nia eno khuo kani sel no kpia si mehn gho oni question nian ghi ka nor and eno kpia na gele mhe gho ede gha gbe even ilan yon bale edegha gbe ero homhen ebuwel ri gha lu bhe ni khua gbonani igho aya lue eba wel yan leo ukpon wel yan yor oo owa wel yan dia ooo amie anek ghe ebime keka daghe eghe so na giosi si gho lu egbe selebua rio mhen nor mhan ehen Maybe igie bhe ne mhen igho khia na gha simhien egbe khia omha ne-zede mhon okpa mhen eva owa gha like ebhe khuonmhin <noise> mhe relen osabua ri-egho nomha a abhi ebho ne gi udu, figbe, nagi udufigbe iyan re-re mion, omhan noyio elue mhin no use gbe iyen luo na, iyin luona egbe nomhani ere remi-igho oh without elo-salobua whe okhian yakpale amien ebho so oo ne bhe mi-igho bho-be eri-ya amien obho so na mi-igho bho-obiyiyan, abhe miebho so nebhe mi-igho bho bi otiyan, amien ebho eso mene wamie bho obor ose, nose-wa-ya kpa, amien ebho so netobiyan gha koki-igho ewa gha koke eni-igho nini ni kegbo-bhokan ya deee Amiomhan nor rere wan odoijenighon ofekodo yargha due kiueki due ki enighoni dogha kpolor wel gha dogualo tole wel dor bhor yo kpae eyan bho selobua kpani nor solobua gbalo ghele but ogua wan egho bhokhan ona gua koken-gho robhokhan wel na rere wan arere mi-gho solobua wa mobo wel ghe oyan ya kpa no mhani or omi mhan nor ya kpale igho ogha shie ghon-ghon igho oleshie ghon ghon re bhe nu kokhuan gbon na <hesitation> dimo aweghe omhan nor bhe kakabor mheghor nor mel bha yayi simobho yan mie ghe mobo yo se mhana mel mha wel ghe mel mhe gho shal but ikike oro Igho-owa ghie eghon-ghon oniokpan ane-wa degha bhor mowagu sure ghe-igho oshie eghon-ghon uni mewa believe uwi-mhe bhe nuwo yare sabo argue oni her igho ghare ogha yi uwe ote kevnobhie ogua kpa-egbe even omhan nokakhuon mhia, omhen igho nu wekhra tamalen or manage kpa bhotos igho oshioghon-ghon awe ghamie ehbo esonia owi ohogha no igho elemhia, melelen we igho elemhin hia buti emtinoni igho sabo lu ebu buti eni igho sabo lu, ole buse igho gele wa shie oghon-ghon mu believe, omhan just amuan oni we igho oje emhin hia, obhie athin khere igho sabolu.